إذا رجعت خمسين سنة أول شي أتعرف على الناس واشلون كانت حياتهم وتحدياتهم بعدين أستخدم معرفتي بالأحداث المستقبلية عشان أجههم للطريج الصح مثل تجنب الاخطاء كبيرة أو أستغلال فرص مهمه وأكون حريص إني ما أسبب تغيير جذري يؤثر على الزمان اللي انا وياه منه.